Mi taskan nyamdu be ndiyam ngam tomi somi mi nyama mi siwta. mi heban pade borne towde chattude be limse teddudum je a'tinta am pewol, mi heban boro bo ha mi watata kujeji mi hosi man pat. mi hosa na'urawol hosugo hoto ngam to mi yehi dow hosere mai MI hosa hore am hotoji boddum ngam mi wara MI holla himbe.